אטרף חאגה ווקאע ליא היא ואחד אלנהאר כנת פ אלג’נאזה דיאל מרא אלחאל דיאלי, ו מין בדלת אלס’باط דיאלי ת’ח’יילו אני נמשי תמא ס’باط פ לון ו ס’باط לוכ’ר פ לון, מא ח’סתיש חתה לקט נא תמא מע אלנאס, ו אלנאס יושופו ליא לס’باط, דאק אלשעה בקאו יושופו ו ידח’קו, דרת לקט ראסי תנה כנדח’קו מעהום.